Ahh, roa andro fôgna tokony hikajiagna ny tomate agnaty boaty iregny satria izy tomate ilay agnaty boaty io ôhatra hoe izy koa tsy ataovan-tegna megnaka izay amboniny, karaha, karaha môzimôzy izay izy, karaha izy koa efa Dikan'izegny tsy azo ajanono ela zegny fikajiagnagna ananjy regny.